باهي تأخذ دونتيفريس منصوح بيه بالجدا مذابيك تاخذو من لفارماسي <hesitation> تجيب لبغوسادون نتاعك <hesitation> تنزل عل الدنتيفريس تخرج منو طرف معجون حطو على سنيك هكا ان بيريود صغرونه <hesitation> مبعد تمد لبغوسة دون تبلها بالما و تحك سنيك طالع هابط تكتكتكتك